Na na I speaking ley koloqua because in our setting we we speak koloqua and we can call it ley liberian english like our simple way of talking la we can talk to each other and understand it clear we grew up we see our parent speaking it and that's why we are speaking ley koloqua.